<hesitation> yimɓe ngaldaa hono yogaa ɓe ana mbiya fey so ñaami tew, aɗa waɗa ɗum non yogaa ɓe mbiyya lay. Jonnoo homo fuu ana joggi ko ñaamata kaa, so bonna foofaango muuɗum, uurngol.